شوف لو راح اخيم في جزيرة لحالي في الصحراء لمدة عام لازم يكون معي الخمس اشياء ذي. لازم يكون معي موية مرة كثير لازم يكون معي أكل مرة كثير وبعد يكون معي البذور الخاصة بالأكل بحيث ان يمديني ازرعها, تمام. يكون معي وسيلة اتصال بحيث اني بحيث يمديني أتواصل مع اي احد في حالة الضرورة يكون معي كتب يكون معي خيمة قوية مره